Eh, faggo tanto che gh'ò abastansa da mangiâ e tanta ægua da beie. Ammio o tempo pe vedde se gh'é borrasca, me pòrto apreuo a radio pe ciammâ aggiutto, ïso e veie quande gh'é vento e ammio a bussola pe savei dove vaddo. Me pòrto anche un diario pe scrive da giornâ e parlo a-a radio co-i pòrti vixin. Se no me treuvan veu dî che son di pesci.